Uu irkona arabia log sfarro, doglo, gatar ka ukka ingir dolimo, akhirjinog. Ajlakon mol molo jukoga iginan ghairka, safara nefaimu.